mm̱á ẃọrọ ké úfok ńká úto̱m n̄fo̱n̄iso̱ ám ṉśeke nyeṉe mm̱ekem̱e inam akikere nwo ke úlo̱k akṕno̱ho̱ nkpo akekele Ámi nkó̱p ineméchit atá éti eti nlio̱no ké nfo̱niso áwasi ano̱ho yien usen ide ade̱de <hesitation> ulo̱ho nkpo̱ áde asuk ase atibe umiaṉ u̱ñion in mekemi ika utom, ṉẃọ me nkaha nde ké utom Ade iwini ṉnika, u̱tom áde akef́on ákan ṉá am̱i ṉkekéle ńfońiso̱ ám̱i ṉśeke ṉye v́lo̱no̱ usen áde áde̱de̱.